Zraɗa umaru bulamai kor tuɗamalna yi malan walula, vukaɗ yanzu ham kuwam saka puɗu faɗa vuka ɗa neche ɗowda da da mog ta mog labari, fa gamai da yarenka ɗotsichma, un magayin hira ndech ka neche tandziɗayin nde che, kuma yada kori da chewa yi malan wallalah daɗa ma bulamomi anache umar bulama agol ndinama daɗma bulamaiya, nema yanzu kuma bulama ana kirani bulama, bulama, balama, to gwaɗunda da koriya vita tadawiwtache inunda ɗawiwche da vulanti tamsan nda da korch ndech na vaya gwaɗa, vaya gwaɗa, vaya gwaɗ ka da korich sai, sai vita ɗawi ɗawa nech peɗe, ama yanzu haka, nda nake muku maganawanan, gwaɗunda da koruch na, ga zuɗache da kori, tam sa mech gazaɗ bechuwo, haɗi da koruwa, suna biwa ki dakor ndech don saboda inunda sunub ghanga ɗuna takwara, sunu biwuna ta kwarata biw, zan zancha ɗamala lalamunye vita korin ma dole aina ko hausa ko turanchi na dzagha dam diya tunda magamagayin makaranta, waɗansu ma harzat mbitsuk, ama anibitsab avanunda korina dun mbitsabu don san sini tinunda magug mulwa hakanan kam sunsuni thavai tal luwa. Gavgli sosaiyai sunsuni t'ɗamala lamung sosai sosai, ama dole ilmi jejiji ne golna, dole magat magach vaya, hahaɗ inunda da dawiwta che maiyuwa sunan biva da kwavanti chewa sunabiwa gwa sunsuni kuma gwaɗa inunɗa zuɗbuwo tewa nguɗf munda, vita da kwarata dazuɗb tewa nguɗf mundu ma hadi damogu don dziɗunda ta dziɗa yin ndah nech na va ndziɗa unde ta dzinye ko kuwa a mogi inagaba nda wani undba aa ndziɗe tandziɗa yinde kawai inunda da ɗawintach va korina, dasun kun ah tu ulekaɗ, yanzu haka da kwavanti chewa inrɗawach, koshin nda a tambayanda ɗo ɗowuch ngane da koriɗa gwaɗa lamun taɗiya, ama kwarib ɗawib nechuna hadi da kor ti wani gwaɗ peɗuwa, ina minti ghwang ghwanye ka tunda da ɗavitache da ɗamali damala minti ghwanga tambaya talan da da da korchi, tambaya kwata hash kuma minti ghwanga haryanzu damogi ndech ma, tambaya kwata hkan ma haka har tambayade wajen aa amkuwa ka, to magana amkuwa ɗin nan minti huta ghwang ghwang ghwanga vdich ma guda kor mech ama sai ɗawi ɗawa che an neche korichi ma ko inunda ma kwaɗaf ya ew tiya magai tinana a ɗowi tuba avla dadamunye dowi tuba avla ghan lalamun, inunda dakori de. Chewa unda lam unda gwoziyo giyo unda gwoz malan wale gi va karad kana zunzunga. So aghai da dawanta tuneche gaʒa hahaɗe dawi dawunda da ɗawituchna ɗasun kun tule kaɗi ꞌa’ nina baza lokaciye mogini peɗe sai kukɗa lokaa ƙada kormech da ɗawuta mech. Ana dʒiɗana dʒiɗa ghangaɗe mogi tukuna vana. Toh nechiya gwaɗa gol gwaɗa lamunge golna dolene, mu tubga nauyinkana hanayin luhaf tana gwaɗuna udʒinha toyin kanama ei hmab hang suna tana ɗamalnau. Saboda haka neche ɗau bature supta da ɗob da klaf tulekeyinye mata jeb hang da maga gwaɗa lalamung vita ɗohang. Dasu kumawa an kwabama gwaɗ ngne inunda kori kam ga sunsuna kum udʒina gwoza unda sunsuna dama la laminge, ammawaf haɗaf hang amawa vinda takarda taduya vindabal takarda fatuna, ahada ɗa mala mun nana da kuɗuk. Da dʒaɗuk kyaki. Unɗʒinayinka, undʒinanada toyimawa dakana sunan han’ngu kam dalapta namawa mel melna amduyana we vura ta kortana gwaɗamunni. Iwutime kakkana ndudʒangna nda laluwama nekak dad akak. To nekab dad wanan <hesitation> yanʒu gwaɗamun mutuke tamtukach kenafa, sai udʒan’ngunda thuthak. Va shakera hasamsaka kawaia kada kada kor mch chewa, a sinsina timunda maguƙ mulwa nunuhan. Amba hakan udʒina lamung na kana toyinmawa dakane an bwrnina ei hmabhan suna damala lamun ei gamsawa aslamunye allahan da puɗatan kauyana, gamsawa awakwa ra gwaɗa ndudʒinamun, gwaɗa lalamung na amab tsaghal tudʒinhamun sosai markunda kalmawa ko kafklamau tu markwa un undashie, ammana ɗama lagh kagh dadna sai thadaka taghan mudʒinagh ka kwarantaka ta ɗamal nda hang. Ngalatuntaka mumuhana, ama mavakwe marakwe tsogh tugwaɗ muʒan. Gaz. a inunda da kwara wanti, shawarunda da kori makunna, ammawa kla makwamuye nech sunsuna yarena titimawa nda hanye dasunhan udʒina mun da sunhan damalamuna damtatabu. Ama tunda vana klafta yaɗ tuya tuya matakama mbete, anunuwa mbete, shuwan mbete, bahur 'owu mawa nana mutuke tamtul ɗa mala na mun mg. Aghal haɗal tsogh kai tu takardau. So saboda haka ndʒiɗunda ta ndʒidayin nana gaʒa gaskiyena tasukwagha gwaɗunda ta korhan ngana mamauna, gamsawa, gamsawa tuka ɗauwutui, haɗkach ansura. Ama kwara gwaɗa lalamau mudʒina mawa. Gwaɗa labamunna mudʒina mawana amawa maga kullum. Don hamawa kor gwaɗa lamung na, mahanguna dahmatu dadʒaɗuk damalamun nata. To tunda yare ngane kagibo golnana ai kagibuwa zaladvai uk alahunda sata tsaghabta nama da nughka vita da korham gwaɗ nganana an thahwaɗan an thahwaɗan an thahwaɗan gwaɗunda korhang. Ama mutumin zaladva sak yang magana yare hata hoɗ nadna hausu. Hafa hoɗ nda turancuwo hatawoɗ ko ndaga tu yaruwa tsap tsap tsap tsapa tu korch ɗamalin. Saboda haka ina <hesitation> undbe ngolimana wo mugibma tsaghab damalan mbagh ma ɗughana, tuthighi tu mikbe tath hawa mikbe don ana mikbunda sulana gulen guda voʒtil taguan maka, chewa <hesitation> tsaghab tsaghach ɗamal ngana kurura mbaɗufta, maɗe kana ba daidai bane. Dai dai doubu, saboda haka gamsawa, gamsawa. <hesitation>